﻿مزايا الشهرة، أنك <hesitation> تكون معروف من الناس يعني و من بلغ الشهرة يعني أنه قام بشيء مهم إما فنان او إما عالم أو إما <hesitation> أدبي او إما شيء من ما من ذلك. يعني قام بمساهمة في الإنسانية. من عيوب الشهرة أنك تكون حبيس تلك الشهرة، <hesitation> ولا تكون لك الحرية التامة أن تعيش كما تريد. يعني حتى في <hesitation> السفرات <hesitation> في المناسبات تكون <hesitation> تكون مصدر ل <hesitation> جلب الأعين و الصور و أي تكون غير حر نوعا ما في حياتك.